मोर् जानल नाचके नाम कुछ ऐसन हैं। भरतनाट्यम्, कन्टेम्पररी, हिपहप, लोकनाच, साल्सा, साम्बा, ब्रेक डान्स, बेली डान्स, ज्याज डान्स, एरियल, पोल डान्स, नटराज, कत्थक, मारुनी, घाटु नाच, चन्डी नाच, देउडा, सखिया, होरी नाच, मुंगरहुवा नाच, झुम्रा, किर्तन नाच, लाखे नाच, तामाङ्ग सेलो, थारु लठ्ठी नाच, भैरब नाच आदि इत्यादी हैं।